Min urin ka lau, mi fol ɓo yama jwa she yimanghi ɓo fol ɗulo ɓon lub ɓwele ɓon lub ɓwele ɓo ya ɓo ɗili min ɗili mi pala da dit mi pala da dit mi pibi lua mine le nung shawa ɓo tanghe ɓiye yimanghi ɓon faa ɓo ye ɓo ɓo ɓo ye lita yu ɓo ye ɓwalak naɓo ɓo ɗore yu, yimang ka ye kini nung kakra daba nungni ni ɗorka daba nung nee ɓon benen yu ɓo ɗe yok yuu, ɓo ɗe yok ɗwa ɓo yilli yiɓo taka nunghi yimin taka nunghi voro kamin fa taka nunghi mi uri mi pala nwa nwa tee. min pala nwa tee min pala nwa tee mi belle mi yheye ɗe mi jobe min jobye ye ɗe fale taka yok mi nunu, min jobye ɗe mi piɓi ten lua timin kwi lua yimi piɓi, yimang yaye bwalak ya tiya ɗele mee ɓaya yilli ɓa yiɓo nele nun tanghe, yimang kaye ɓwalak ka ɗore nwa mee mi kimi minlo ne tumin dadit minlo pibi lua, min pib lua ɓo yole gong, ɓon yole gong biye yimanghi ɓo tanghe ɓon tang ɓon faa Ɓo ɗot ten ka ulin dadit ɓon ɗo ka ulin dadit ɓon ne fofolok, ɓon dabale shini shini ɓon gele shoti Yamma yele ɓon gubli sheke yimangɓo sheje yo ni ɗot tinin ne kele kati tiki ka yillini teentiyo ɓon mare shekeni ɓon faa ɓakwe ɓonne fek ɓon fa ɓakwe ɓo benele ɓo teka ɗore kalau ɓo luu jwa ko ɓo fole ɓo luɓi ɓwale ɓon lub ɓwale ɓo ɗor kalau ɓo uri ɓo temle lo shi tumi kakwe kaɓo ɓeri ɓii ɓon ta tiɓo ɗe ɓonta diɓo ɓo keb gaba ɓo bene ɓon yi ɓo ɗe nung ɓee ɓo yenle ɓon yenle mi twi, min twi ɓan lo lua mba lo lua ɗe gbere ila min ila nyaka win, min win in nyaka, min nyaka min twale nunghi ɗe gwi In kole min ɗe yu gwi min kole nunghi pi kaɓut job she min pi kaɓut min joɓle she mpi kabutɗi mi beren da are gaɓa kaɓo baan lue, nan ɗwi fek mi twale ten kaɓutɗi mi yo tenshe min yoshe mi yoshe mi pili ten mee she temet mi been jemi min baan jemi pi pi kaɓutɗi in shurare nwe ti temetɗi min ben da mee yin shurare nwa kabutɗi ti temetɗi mi ɗan kumi nwe, min ɗan kum nwe na lare yu lua nan lare yu lua ɓa top ne mi aɓa shi nwe mi yoo she min yoshe fek mi pili teen temetɗi she me kan jemi mi mi perere nwa kaɓutɗi min perere nwa kaɓutdi mi pili shi temetɗi mi ɓeren da me mi yila shurare jee gabe kan yo nunghi da da tem, minne ɓakwe Mi terere min tere mi teka pili ye ɗe kan joɓe mi yila ɓee min ba, mi piliki lita yui mi ben nwa jemi pi kiye yimanghi mba gale jemi ɗee ki waiya mi balena kinan de memi ti jemi min ne nwa temetdi mo wili nung tanghe yina kaba voyo min baki luang baki luang baki luang baki luang ne mi uri min fa fek mi uri mi pili taka vee mi teka be da laran gak ɓaka ye taɓo ni shewe ɓo ɓon ne nung fek tiɓo ban da laran gak tiɓo kum nwe yinshika ɓon ne ɓakwen ɓo woɓe naye ɓakale nung yina koleɓon ɗe ɓo wi yili, ɓo pi nwa najuna shame ɓo wa ɓon nele tumi kiɓon dii jwere kiɓo, min ba ɗa lare ɓakwe mi pili nung nwa ɗee mi kumli nwe min kumli nwe mi ɗili Mi ye ki yimanghi lu yukang fona kina lu yimang kang in foni kini piki lita yuu mi tele ɓo teka bee ɓon ba ɓo mare ten shekeni ɓwe to yayi ɓa yiɓi lub ɓwale ɓaɓi tang nung tanghe yin shika ɓa Yamba ḅaleɓo liɓan lue in ɓake yo yilin luen she ɓa tina ba ti jet ɓon fo ɗule ɓo pili ten nung tanghe waiya ka pili kina na tanghe waiya ka pili kina na tanghe ɓooon kobi tanghe feek mi ye ɗe min ye ɗe mi teka shukale inda jirang min shuka da jirang mi pili mi teka been da lite min ban da lite mi benle mi kumi nwa litee min kum nwa litee mi ɗili mi kaya yi ɓi yi ɓi ɗoka uli ɓaɓi ume nwa dit ɓon yi ɓon ɗoka uli ɓon u nwa ditɗi ɓon u nwa dit ɓon ume nwa dit ɓon dabaleni nung kaye taɓo vuko nin geɓo a mon ne ɓang mon ne ɓang mon ne ɓang mo wi nunka mo wili Ɓa mon ne ɓang ɓo mo wili yo ning geɓo lati ye naɓo tin geɓo lati shewe ne nung tanghe ti luki ti luki ti luki ti luki ɓo ne nung tanghe nin geɓo a tiɓo ne lotwi ɗwa ɓo ɓiɓini ɓweɓon ne ɓaɓakeya? ɓon ɓiɓni da daba shini shini kwe kaɓon ne she ume nwa ditɗi ɓon ɓiɓni a ɓo teka ɗe yang katar ɓon tiɓon ɗe yang katar yi ɓon ba ɓo yiɓo piii arya ɓo eng ɓon eng ɓo ɓut ɓon ɓut ɓoo nyakan lo nii ɓon nyakan lo nii ɓo pi gbere ɓo win ɓo nyaka ɓo pi shake ɓo yilli me gwi she ɗee ɓo yiɓo kolen lue ɓon kolen lue ɓon kolen lue ɓo ɓo pi yang katari ɓon lunghale jwa ɓo pi yang katari ɓon vumli dee ɓom ɗe ɓel delket ɓonyi ɓon teble she ɓon teɓle she ɓon bee ɓon teble she ɓon bee mal kaɓo fa tanghe nung Ninlo sheweɓo ten lati ne ko ɓon teble she ɓon be ɓon fa fek tiɓo piteen tem ɓon pi tem jobde mon jobde yinshika vuko ɓonne tumi da tem tem bii ɓo ɓonne da tem dop kani me kaye naɓwe me tob ɓon ne kiɓo da tem bit ɓon jobɗe ɓo bale lo lue ɓon balen lo lue ɓo byeten yee lotwi ɗwakwe kaɓo vumi ɓo kolen temi ɓon kolen temi ɗwi a nan kobi ɗwili yaye ya bee ɓaa woɓe bi she ɓa lua she tama lua shen tama ɓa yeten ye ɓa shang ti yi manghi mon shang ti yimanghi ye taki taki liɓe dimo mwa bana na ɗor yu ti bini na yee na kole daa daa nung ɓa nung nwa gona nanye na kolen da vung gona na ɗorena yuu Nan tinan ne tumin yu nan ne tumin yu nan ɓwala na yila pili meena da jare nan pin da jare nan lama shen yinshika jare mon kole meen de na ulati tamale ta male nan lame she na ɗele dan ɗee na nyole nan nyo na pi vumi lotwi ɗwakwe kwin na shanghe de na tanghe nan tang nan yikri na nyolle mee kwente nan nyolle mee kwente na ɗorna ten kane tumi na in yuna nanne tumina nan nee tumi nee nan ne tumi na fa na ɓwala na bene yikna ɗo ka uli nane ɓakwe nanne ɓaka je na ɓenle na pili lotwi ɗwa kwe ko kwin na yila na yila anghe ɗe ko na tanghe nan tangh nan yikri na ɓerbi ne tumina luen ne na benna na yila na yili dit na yili dit ya ɗeme woleha fona mon ɗe mee wole mon fona kaban da laran she mo luna mo ɗorena ka uli nwa jika Mon ɗorena ka uli nwa jika, piya fona ye naɓo sheu bo nung we ɓoma ɓonlo shewe ti ye yimam ɓo ɓonne ɓakwe fek bo voro ɗore kalau inne ɓo ɗorten kalau ɓo teka ɗorten kalau ɓon ɗo kalau nung lau piɓo nung lau piɓo waiya Yamban telena vee a uri a ne jurana a warana mwa nele jure Yamba jubla <noise> vee nu mo warana nunu mal kakwe ni geɓo ko nin geɓo ko ati ɓo yo leke kwen ye nung tanghe ti ye taɓo ka vuko kanin nee atiɓo yo leke mon yilli arye monyi mon nyaka in lo nii mon eng mon nyaka in lo nii mon faa nyakale yilli gberemo ko mona nyake mon nyaka mo teka ɗe duli yok duli yu gbere kalaɓale mwa ɗele she gbere monyi mon ɓa mo nyakale mon nyaka mo pili shaka Shaka nung kwe ka nyakale ki ya she shaka gbere ka nyakale mo pilli me gwi she yok duli voro kamon bale temmon loe meen furi mo ne go meka dwili mon nego meka dwilli mo kole yok duli mon kole yok duli yin shika yok duli nwi mwa mwa nego mee kwe monne go meem mee ka ja ya negoe titi mo pili mo kole lo yok duli yilli moli she shaka nung ka nyakale ka je ya kole mon kole mo pili ko mwa pil mwa pili kaɓutɗi ɓaka ja ɓo gele mo berende mo ɗe temet she meko mon ɓe jemo yin shika monlo ne nung mo kalishe mon ɗe mee mon ban jemonɓo lwan twina mo ber na mon da mee ka pili go dwili lwa kwe kana neha na pi go dwili lua kwe ka neha kwe mon ba me kwe shong ja jemonɓo lua kwe ka twina wee ka mar namo yo ɓaka awi mon ba men jemo Kane go dwili lua kwe monne ɓakwe mo yole ten shi nung tanghe mo kwe ka yole linna leke, mon yole na yilli yu me gwi a taɗale innan nwi mon taɗale yoshe ko mon yoshe mon yoshe gbere ka kole kwe ti wele nan yilli nwi binna na yilli nwi jena na yilli nwi jena na yilli nwi jena ne nwi kwe yi we mo ere pili nung mo ere pili nung mo nele go nwi mo mon nele go nwi mo pili yorgo monele go nwi mon nele go nwiha ba mon ba mo teka pili yu ɗirak mo kole nwin ɗe mon kole nwin de mo pili nung nwa ɗirakki mo bale ta ban lem mon benne mo kumi teen nwe mon kum nwana na ɗwi na nyo lua nan nyo lua nan nyo lua mon ne a ɓene a aɓa shi nwe memon jemo kabut mon jemo Mo pili mon beren ɗe ko mo yoshe ko mon yoshe mon yoshe neha pii ye de kwe a shinglinin dee mo baa taka vee mon baa taka vee yimanghe yinshikan lua inshi leke luana we ye naɓo gesho an mo shiɓa shang mwa mon lua leke ɓa yiɓo ere ten nunghi kenung ɓakwe mon tere nan lo lue mon ɗelen da temetɗi mon baa yu ne gaɓe nung yi nan pi nan bere na na ma nana na ɓara na ill a lua miɓo geha nu ye naɓo geɓo an mun pi nung tanghe kung ta tang ara gon ba luashe tama ɓa piha tang a mo shiɓa mwa mon lua leke wa mo ye meshe nu mo wi lue nu ɓo ye meshe monanui ɓo wi lue nu ɓo wuri ɓo geni ɓwe to ya mang lua shen tama fek ɓaya pi ɓayan pi ɓaya ma tanghe mon ka mwa tanghe mon naghe ten timo mon yikri mon tangna tiyob mo yikri mwa Ten yole me ten yole me ten yole me mon yolle mente temo yikriri yuu kan tang ti gaɓe nung vuko yaa ti ɓurak yina a mon tang ti gabe nung mwa ɓumimɓum yin shika ninne yati ɓurak vuko ti pee ti yinale pee ja mon tang nung mon yikri wee mo ɓuminɓum jaale pee kwe na manghe nung tanghe in fumo yo ni dabaɓo shini we ni geɓo nung tanghe ti luki ti luki we wa ɓo ma ɓo pi ɓon nele tumi kiɓo da voro kiɓue ɓopi ɓon nele tumi kiɓo ka ɓon nele da voro kang wa ɓoma ɓo sheu tiye yimang kuɓo yinshika nung tanghe da baduri kiɓo kaɗi ɓon tee tan ka ɗeb she ka pene lue ɓon tiɓon ɗeɓe ye gbalit in vee ɓon yilli ɓon ɗeɓe ye nung ka male kaɓo kole loo nungshi gonghi ɓon yilli ye nunka yini kani laɓele Inn yuu ɓon ɗeɓe ɓon yilli yi ɓon kolen lwe she ye shiɓit ɓon kolen lwe yin shika mon nele ye nung tanghe ɓakwe mon ben nwa mo ɗagmo ka pili a nungtanghe ung maa inne a er ne nungtanghe nunu kwere a ne nungtanghe mo ung ti ɓe she ɓe she ɓe she ɓe, mwa ɗore teen ka uli kwa mwa daɓani nunghi, mwa a nen ti nungkang a pi shiɓit a koo loo nungshigong a pi gbalit a koo loo nungshigong a pi kang a ya kolen lwe na ur na ne ti nyinale a ura pi a tere a job tem mo a bale mee gong mo a yole gong mo, mal ka mon fa yoo gonghi mon fa yoo gonghi, pi pi kaɓuɗi she temeɗi mon yilli ya baa shurare nwani mon shurarra nwa ni pi temeɗi ya shurare ti ɗim tem nungtanghe mon shurare ti ɗim tem gonghi na shi na ɗo kalau, bale nungnwe mon bale nungnwe mwa wili ka teshi jwa na lare lua ti nyinale dumve. Dwili luakwe tin yilli dumve shina ka kole lo nung tanghe mon aɓa nwe mo win ten ɗwili dumve kwen je karkare gonghi mon wi je karkare gonghi mo wili mo pili ten kaɓutmo kwe kaja shura nwana aba she temetmo she memo jemo mo pili mo ɓere shi kaɓutɗi ɗee mo yoshe mon yoshe mo pili ten ye ɗe mo mo yilli mone mon yila shanghe ye gong kwe mon shangle gonghi piki mon ba ki liɓe ditdi mo baki yimam daditdi yimam bershi dimo yo nin neuya, nin nob mo bani ɗeni innin muninnu mo bani ɗeni ti kwinkwin yo ni ɓweni ɗili gomnu mo bani ɗeni ti kwinkwin yelka arni arni muɓo mo bani ɗeni in nung jwa mon bani nung jwa mo luni mo geni yni pi ɗeni yini pili yelka ni murni yomo winin jemoyo ni ɗini gomnu yelka ne ɓweni ɗe bara nu yoni ɗini gomnu mo ye ɗekini mo bani mo kumini nwe mo pili ki tamo mo folna mon folna Yillina ya banan ti na ɓon ban ti jwa ɓo luɓi ɓwale ɓo yame Yamba lue ɓon yamle Yambe lue ɓo benle ɓo yili ka pili ɗe kwe ɓo aɓale ɓo tanghe ɓon tang fek ɓo luɓi ɓwale ko ɓon yam Yamma ɓwe to ɓo teka ɗor kalau Yamma yele ɓon danamo <noise> ɓon danamo Yamma yele baɓo liɓa taa ɓo ɓakle shoti gunul kana yili shiɓo ti vere kalau nenteha bati jet yilli getummo kanak ya boɓle shiriti gunul bati jet kaɓo teha ɗore kalau ɓon fol luk ɗulo kakwe ɓon lub luk ɓwale kakwe ɓo geti Yamma yele umele ka folɓo kaɓon biri yamma yelle mang yeleɓo vee Monyi mwannu yemɓo da uli gubmo in loyele mon yemɓo da uli gubmon lo yelen ɓo teleɓo vee da yele yimiti yamshit mon teleɓo vee da yele yimiti yamshit ɓo wuri ɓo pili nung na ɓo ɗore ɓo teka daba tumi na juna in yuu Yamma gbom ɓo fuɓo titeka daba tumi najuna yin shika nung kan naɓo ti nwa jwe shuka in bit do shimo ka benen nungka ɓakale kangɓo nwana nung ɓakale nung shwa kemlem nan she kangɓo nwana yinshika na ɗo shiɓo ka beneɓon nungka nakɓo kangɓon nwana Yamma yele nanshi kanghe ɓon nwe ɓon ta ɓo teka ɗore ka we ɓo nyamena, ɓon yamena tine tumi kaɓo take babi mwa ɗoren kalau mo yame na ti ɗore kalau kamo teka ɗore kalau yinshika Nan gun loɓo, yinshika na ere loɓo, ɓon ɗibnan ɓo ɓo ɗibin wai lo shwa ka ɗiya shiɓoyo ka ɗiya shiɓoyon shina tin aɓa ɓo lat inna tin folɓo nung inna, nan woɓo fuɓo da jibi in biyele she da jibi in yuu kaɓon tee yuu tiɓonne tumi ɓon belle ɓon yiɓon ne kon dit nan woɓo fuɓo